Kwenta kanikin' 'ngo refri riñun' kwenta si neke'hiaj nuhuij nin' rasun ta min, si ñan si si nanunj min kunun ñan be' si ta ro' ni nanunj ñan ta'bbí si kari re' 'ngo katin be' kinin, ni kini'ñanj kanikinj chuhua be' si ta ba 'ngo rasun min ra' naki'hiaj nuhui ni kara' re' riki ta si bé kwenta ta min ni'ñanj, si min refri ta kwenta naki'hiaj nuhui rasun ta ba maan rasun min ra' kachra' riki ta ba maan si min ra' re' namin nuhuij ro', ni kara re' riki ta ni neke'hiaj nuhui si ba ninanj 'ngo motor nne riki kwenta naki'hiaj nuhui rasun, ta ba maan rasun min kiman chuhuaj sisi si ña'an min kiman rasun chuhuaj ro' kwenta naki'hiaj nuhui ni nin' rasun man chuhuaj, ta min kwenta kini'ñan si ta ba rasun si kere' ro' si ba rasun ni re' ra'ñan, sani ñan atuj kiri ta ni neki'hiaj nuhui ta rasun ni síj rasun ta man riki, taj ba maan rasun karo' riki ni kini'ñan si neki'hiaj nuhui, si kwenta ta min sisi sa' min kwenta naki'hiaj nuhui nin' rasun taj.